إي بالطبع يمكنني ركوب الدراچات! وأنا ماهر في ركوب الدراچات واتعلمتها من وأنا اكون صغير، و لهالحين أنا بركب الدراچات وبسوقها لمسافات طويلة ، ولكن السباحة أنا لهالحين بچد صعوبة بالغة في تعلم السباحة وما بقدر إني اعوم في البحر أو في اماكن غويطة السباحة بالنسبة لي بتمثلي توتر وامر وايد صعب!